<noise> Mi waway inngina amma mi waway wadirde keke. Mi fuɗɗi wadirda keke yaake mi ɗo duubi sappo. Mi waddi litande wootere, mi ɗo ettigo emm keke. Amma keke veli. <laughs>